ⵏāⵀⴻⵓ ⴰⵏ ⵏāⵀⴻⵓ ⵍⵉⵢⴰⵏ ⵀⴰⵔⴰ ⵜⴰⵡⵜⵉ ⵎⴰ ⵜāⵏⴻⵉⵏ ⵜⵉⵢⴰⴱ ⵜāⵏⴻⵉⵏ. ⵎⵡⵉⵢⴰⵜⴰⴰ ⵙⴰⵢⵢⴰⴷⵏⴻⵜ. ⵓⵙⵀⴰⵔⴻⵜ ⵜⵍāⵜⵉ ⵡⵉⴷⵢāⵏ ⵜoⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰ ⴽⴰⵢⵢⴰⵜⵉⵜⵉⵔoⵜⵉⵢⴰⵜā. ⵙⵀⵜⵓⵜoⵙⴰ ⵏⴰⵜⵓⵏⵉⵜ ⵏⴰⵏⴰ ⵙⴳⴰⵔⴰ ⵏāⵜⵉⵔoⵜāⵔā. ⵜⴰⵡⵜⵉ ⴳⵔoⵜⵉⵏ ⵜⵉⴽⵍⴰⵏⵜ ⵎⵡⵉⵢⴰⵜⴰ ⵏⵡⵉⵢⴰⵏ ⵏāⵜⵉⵔoⵜ ⵜāⵜⵉⵙⴰⵔ ⵎⴰⵇⴰⵏ ⵙⵜⵉⵔoⵜāⵔā.